Sa olõt muq jaos lihtsält nii hää sõbõr olnuq ja ma olõ õnnõlik, et mul om sääne sõbõr nigu sina, kellega ma saa ega päiv naardaq ja kellega lihtsält ega vestlus om nii aus ja nii tõsinõ.